Xiru xa köö e sán my jmáára, kie’ ‘nⱥ’ li kúu’ ba dsira, ajia’ jmýy re lí fó’ e jan dsa my güii e re guⱥ e jia’ dse li kúu’ dsí e kiä’ köö e jmⱥⱥ, juá’n ‘nó jmí’ ka lɇ, juá’n ‘no jmí’ re lýn i san juá’n ‘no jmí’ re lýn jyn dsa i jngÿ’n dsa i re lýn jyn dsa i ká’ dsa kie’ la bii <hesitation> la bíi kuro’ dse li kúu’ dsí ki juiira ba ka jmⱥⱥ kié’ la’ ro’ köö í’ e jmⱥⱥ jná re fáá’ra, a jia’ lyna ere lí fó’ e re gua jan dsa e jia’ kúú’ dsi, xiro xen i dse güa e jia’ kúú’ dsí jö kié’ ää la jan ráá’ ba i i jiama náára <noise> i sýy’ ää re fáá’ra jö u kuro’ xen jan dsa i lɇ la’ kié’, ki dse li kúú’ ba dsira la jy sún e jmⱥⱥra juá’n kie’ ‘no jia’ jmⱥⱥra líi juá’n kie’ ‘no jia’ ngyyra u fé dsii juá’n kie’ ‘no jia’ lóra re faá´ra kí ñó’ kieera ba miina lɇ kiáá jná, kúu’ dsira.